Wan yesuru uzarwage esurugwansa ya'e sugwakal limina klama matain gado kakuka kaldo gododi mukulafua kalafu andi mukuduga uskwandi mukushilo ame-amefu ndigado sam kushibiyakashi gandi mukushinaka <hesitation> uskwa kashigu na kuskandi muk makuldo ma kuldo ndikshi do isitaka adno awol takadiga fundi muki lambiya kash-kashimun bindi kalbasirandi la sangu laakpudi andiya zikishilo washin ikgindi ka tsi tsaragandi laku lao largi kishilo gadondi lahana-lahana-lahana nandi dasi kikuhure andan nakwehera gata sttansa nal gado sindulesa kau kundulo kala-kala nausi ikulludo partun nandi kishido gaa hnadi kakuldo gadoga kakudo gadogunshiga andubi kuta gats raga an intana wan naisurgwa masgwa kun dumasae sa iroha masakwarha salama falla lardon huwa wasun wa amban wa talban nata ankal binaka ankal Washiku mibirogandio kuldo- kuldondi um dsuga kalawandi dasi mdunka nyingura gumo ah mturawan usunwan uzanwan usnngifan isuran gasaya i nanban ta karagulak fudasi vara kanadi untana wan usk.